الفل ذي شتلتين و تلات شجرات موز وشجره دقن الباشا وحوالي اربعين شجره دمس دي مسورين بيها الحديقه وتلات شتلات ياسمين هندي وبرضو في دفنباخيا وفي حوالي خمس شجرات صبار